Laha ty karazam-bary misy: <hesitation> vary tsipala, vary makalioky, R huit, vary stock. Ty hany tena mety atao aminy vary io: hena vondraky, atao sôsy, na afangaro traka io na afangaro leguma io la ao zay. Na koa laha vary tsipala i na makalioky, rey moa zany vary gasy rey, laha ataonao sosoa rey afangaronao amy ronono la soa.